Kula thuila <noise> para xru xra jua'ian nua nuase gueno asi decimos nu arro sa'a la para para ruxra jua'ian thi <noise> nua sindathi thithunua thathange na thang'e nduguxiga thang'e ndi a tsindathi xithi rauña sa' tse rugathutha'a lele xrua para ruxra juañan thinuthe <noise> tsinga ngexu xisintha thena thantsea thu thayea thinga thitha ichatha' ala la yo thinga ndo tsususu jan ndu chiga jan ndu eje thinga thitha. <noise>